ٹوتھ پیسٹ پلاک سے، پہلا دندا دی صفائی۔ جے ٹوتھ پیسٹ نال دنداں تے جمی پلاک تے کھان پین دے تا وی ہٹا دینے ہن۔ منہ دی بدبو، منہ نوں تازہ بناؤنا۔ فلورائیڈ والے ٹوتھ پیسٹ دے نال دی اینمل مضبوط ہے۔ کیریز تے دندانی، مسّاں دی بیماریاں تھی۔ دنداں دی رنگت۔ سستے تے مختلف طرح بنّیاں تے ہن۔ ٹوتھ پیسٹ برانڈاں ساں مدد تے اتے اوہنوں دور رکھن لئی پڑھن لئی ہے۔